Bon, kanadaa kaa, aɗe waawi wiide sii ndeffuji ɗii ana defee ton. Kaa, ko ɓuri heewde fuu... So a ƴeewii siiŋaaji gonɗi toon ɗii, homo fuu ana defa ndefu muuɗun. Ɗun woni ndefuuji endiyen en, ndefuuji sinua en e ko anndi e mun. Fay Afriken en.